Tami tok amilemasu, mikuk gi panghom maa tok abesugghɨi mi <hesitation> mi dangha wuei. Maa waat waas a kin kwal mipi gaan gokgha ya mi yok wala mikikaiyohina migin wuei, khinkaigh midanghe wuaiyu, ah tok; gh maa tokmibei zughei mi yim mubsi ko yim daumi ko yim maak, api azamguya nghalga gɨ soon gɨ toghwu, mima togh maa doghwu, azughei pang gheki binna kwo mishini wu, maa shinung man mɨ dawuei, gheki bilaak madang bidel wunglung man mi takaiyom mi peisinung pang awuei. Khinkaigu dama zak soiye miyuk'gwu gyak alamang da yawuei waa kuma, mada akɨn bwa mi bak keiti nyangsi mikina kwal. A ma ta maada wuei pangnwu, a toghom wuyakghawu, maa ken kei yangtang a wuei mang wui mi yirra wui ya kei bilaak mang wal shanang ko yib shanangnwu shokgu maa takta ni leuonghhu, maa yir yangtangpang a pyok wuigu mi bapbu yata gum kuam kota bin lyoyongnwu maa yok nimsa mi taktina ti shana, mi shibilema mi gaan akin wuei damaa yuk kwalu, damɨ soona ama kigu a dangnwu kigu na maa piwu. Wato ɓyeetnashe maana kin kwal habe <hesitation> pi wal pyok pei, abi laak ghu, nibyeet daa gɨnung akin ɓindi zhir ndila ti taksa hi swaggha. Sanang mi dangina ye nok'gh. Ye nok'gh pang ta maa nok mi fwaan, nyawu pyok <hesitation> nyinya ayewu maa nok akin yim nimghya me eh bisung kwai amigɨn ami yaarha pi tangnhoom min pina miginu. Laghaiyu ta maa tukni. Dung ko miyokgha mɨ nogha a swaan min doktilla. Pang am gwaa dukpei tukgha a ɗung am doktila har mɨ tyi sha ya misin. Yip wukyai ah muyip pang am gwa ama mhyip am khiyu am anyin am dyaangha dogdol, toh pang nyin mɨ tangwukyai ahpinung har ya taal sak'gha mishi peiya mɨ soona, kigu kenana